Rolin pin ndia nanoka te ini penggilas adonan a bentuk a nanaluk, terus adonan a tao nai lain besak ka alas mei ma lalose tepung a terus rolin pin ndia taon nai adonan a terus kasgerak an fen bolak balik atau ini putaran terus nane'en Leo besaka ana da'di tipis.